Ûwaū taa bəa sang laba ubəsə maə wayo sosai wa, kwen de kə nə keẽ ən saye tiitii yisə ma senda maa ete wa, ɗon ko waso ngə kene ko ngən pəə kwenden paə mee jə ngə ma, kvende waso yín pa ngə kongsa kafin pə ngə ma hana ngə ma empaasəngga mee kəngə pəə ngə ma yín pa ngə kongsa ɓədte gwalgəre saye ma yi maad sendaꞌira nga ete, yaɗə yín tomsə ya ngə kem kon ete, mee senda ꞌira yín sen mee ki yi yau yaɗda kasa sək səɓa hara yadda yín sengge sə embisaya ngaa ete nən kausə siyo duka ɓəsə rab kvende ma gwadgene siyi mbə ɓən səksə ɓa ngə krr- ko ndə ete ɗon han kiya hiĩ emyiɓa ɓa, ki yi ɓə kər bə kəɓaa seɓa kiyi haa yi bəm ko yi ɓə na ɓə de ɗen yi pid ko yi kər yiɓə na seɗe maaso pam sendaꞌira yi keke ngaa u etewa hana ngə keme kwende siye mee yaɗɗa yin sikisə kər mbaseyaa usuth kob hesa putu mee yin hiiya tom bəkaa tomra, yin pidyi siki gwang ma hara yin tərsə ba gwang ma emɓisa ɓa mee hana yaake wo mee woya pəə pəə ko ko yaa ma ma ki lo kwans yi ki kana bəkəke a ham yí coasə ɓa ko a niraꞌira. Ən siyo nə kěě mee saye yô ma sendaꞌira ngaa u etewa sem nga ɓaats ɓaats ɓəa sanglaɓa ra ko kuwa bən warsə ɗurɓa ra kwenɗe usutu sendaꞌira ngaa u etewa kən hana gwagəre nən kěěsə siyi manso, hana yi niĩ mee kiyi mon waso ki yi mon yi lo yi koma lawa yi ko ma lawa yin lo yi sen mee ki yi paa yaa yin kərsəsiya don mee fom yaa todda, ndə siyo nə keẽsə dəndaꞌira ngaa gwalgerewa ma ham híísə emboss ɓa ko yi ɓə hoo yi ɓə sengge pə kadin ko ko yì ɓə kər mbəseyaa yi ɓən wo mbəraã ki yi ko yí wee maaso wo yi ɓə na yin sək bəsa feẽ mee embiss kəna hamba yɗ məb ma hansəba ra kua mee ete yan ka teẽ ausí ma mee yi gwang kənso nə kiyi kwaãkə, ki yi kong kifꞌusu mee ngə ma’â mee yin yau emɓiss kwenɗe siys yi maaso yi kong kit ꞌusu mee yi ma’â mee yín yau embiss saye ɓosa ɓəsə siyi wanəto a cikin bəa sanglaɓa saãd peera namo peera kirkutu peera daãro peera lak ɗěēra duk siyə amma nə tauwa siyora mee wanəto senɗabora nga u etewa. Mbəsa peler bəa sangla ba hana kalo hana <hesitation> səma ɗuka siyo ndə bəa sangla ɓa ma kuna ma komaa kab amma a wər wino hə tau ɓə senɗaɓora ngaa u bets ws bə sək ɓosa ngə kem ko ete sək sayewa ɓosa waso hana ngə ngə rək bəka yaã yi ko yi bəd yo kōōlə pǒǒla, pǒǒla, pǒǒla, pǒǒla ngə ko yi rək saye, amma yi ms senda yin sen mee eɗa maa yi sǎǎsəwa ko yi fidəəka ti kwende siyon tinima lakdeẽ ms saye ma yin tər masso gwalgere siyi ma maaso tase kə wa tase maaso ko ho yi bəd sə yi kəu yi kəu yi kəu yi kəu yi haa peera yaa fad duru yin sen mee ko yaa sengge emɓiss siyon ɓoss nə wər ɓəsə mee ɓə ma sen da gas u betawa kuma bə sək bosa ngə kem kon ete mee ngə wər bə səkɓosan ngə ma’ǎ hun ngə ndə bəa sanglabara ngəkem ko ete tom saye bayan kuma ndə ɓose.